صراحة اهم اختراع اخترعتو البشرية بل القرن الماضي هو الكامرة والتصوير لان بين كثيغ حقائق عن القرن الماضي بين شغلات انو اختراعات وشغلات كلتا فهمناها عن طريق الكامرة غاح اعتقد انو هو اهم اختراع صار بل القرن الماضي.